الإنسان ممكن يحدد مصيره باختياراته الصح و طبعا القدر ده حاجة مفروغ منها بس مهم على الإنسان ان هو يسعى و يدعي و أن الدعاء بيغير الأقدار ف الإنسان لو سعى في حاجة معينة هو نفسه يحققها إن شاء الله يقدر يحققها بدعاءه لربنا يعني